हवाई जहाज ल देख के ऐसा लगेल की एक गो चिराई हर आसमान में उड़त है। आज हमू मन कभी नहीं सोचे रहें कि हमन भी चिराई नियर कहीं भी उड़ के जा सकत ही। और काम बुता ल करके वापिस आ सकत ही। हवाई जहाज ले नजारा भी बहुत सुंदर दाखिल।